<noise> Anatin'ny iray volagny eo amign'ny in-telopolo eo satria zashy indraiky isan'andro mandeha bus, da zany hoe agnatiny vola raika zashy da in-telopolo, da i raha lagniko amin'izany rônzato sy arivo isan'andro izany hoe eo amin'ny egnina arivo sy telo aly eo zashy anaty vola raiky.